أفظل طريجة إني أبدأ فيها يومي هي فنجان جهوة مع فطور خفيف وبعدها أطلع شوي في هواء طلق كدة أشمه وأستنشق، أحب أبدأ يومي بهدوء وأستمتع بلحظات الصباح وبكدة أسمع صوت العصافير جبل ما تبدأ الزجمة والدوشة حجت العربيات والسيارات كدة أكون جاهزة لكل شئ.